Ia, biby haiko mahay man̈aboatra lavaka-nany ambanin’ny tany ndraiky ndraiky tombony raha zen̈y izy kà aminakà. Ino mba fivolan̈ana? Irô terimity àby io zen̈y rô zen̈y ten̈a ny malaza amin’ny fan̈anovan̈a raha zen̈y. Mandeha ambany any rô ary ten̈a ny mavita lalàna lava oe irô anatiny tany ao zen̈y. Aviô amizay lapin koa rô koa zen̈y mahay mandavaka laliny be karà ze rô zen̈y miaro resaka fahavalo fiarovan-drô amy resaka fahavalo. Aviô iregilen-drô hafan̈ana resaka tamperatira zen̈y.